Laha aminakahy manokana aloha tsy de haiko loatsy ty fomba <hesitation> fam- fam- fampitoroa ty tantely toera misy hany amy tantely hafa namany satria raha rey koa tsy de nianarako sady zaho zany tsy de nandalindalin'azy loatsy. Fa laha gny fahitako azy avao zany, sahala hoe misy raha zany aboakiny baka amy ty vatany any, misy ranornaondraha. La iny zany ataony famantara iny ataon'ny hafa famantara hoe aky aroa lahy misy hany iny.